Wuro jei mi ɓurɗa yiɗuki mi yaha ha duniyaa woodi gureeji feere-feere, Amma jei mi ɓurɗaa yiɗuki kam kanjum woni saudi arabiya. Miyiɗi mi yaha saudi arabiya mi huwa kuugal hijju mi yaha be iyaalu am fuu mi hijja haa totton, Diga saudi arabiya sei mi dilla leddi Inglan. Miyiɗi mi yaha leddi Inglan mi faɓɓa seɗɗa mi saala mi dilla Amerika, Mi nasta Amerika mi wanca haa nder Amerika mi wancoto sedda egaa totton bo mi nasta kanada egaa Canada mi yaha mexico. Miyiɗi mi laara wuro man masin. Egaa ton bo mi yaha wuro jei be wiyata dum UAE haa Dubai mi jooɗo seɗɗa haa ton sei mi warta saare.